Ngone na takdir ne ge ngone yo fato ena aku ua, sorai ge jou madihutu yo fato rai, dadi none re duga baca syukur bato, karna te jou madihutu ngone koliho